खानामा पाइन्या विभिन्न खालका तत्वनले हमरा स्वास्थ्यलाई फरक फरक तरिकाले सहयोगलै गद्दान, असर लै गद्दान। जसोकी प्रोटिन भयो, क्याल्सियम भयो, भिटामिन भयो, एले हमरा स्वास्थ्यलाई निको राख्दान। तसोई प्रोटिन भयो क्याल्सियम जसाई तत्वनले हमलाई तागत लै दिनान, निका खानाले हमरा दिमागको काम गद्द्या क्षमता बढाइदिन्छ। ध्यान एक ठौरा ल्युनाकी सहयोग गरुन्छ। र साच्ची भुण्यहौ भुण्यापाछा हमरो जुन मानसिक स्वास्थ्य छ तैलाइलै सुधार गरुन्छ। तसोई खाना फाइबरयुक्त भया, तसोई अन्य खालका अन्नपात भया तैले हमरो पचुन्या शक्ति बढुञ्छ, कब्जियतका समस्याबठे बचुन्छ। मुटुका रोगलाई कम गरिदिन्छ, र तसोई हमरा शरीरको तौल जु हुन्छ, तलमाथि हुन्या तैलाइलै ठिक ठाउँमा रख्दाकी सहयोग गरुन्छ।